Don je be watta be kosam be kantu do veli, don bo je be watta be manda be kuje watata dum urugo.